Bakanen paling kepa'ku sende'en sende'en tombal, sende'en tombal ya ai sedap rumaitu satu senam tangan nulako kewadi rumaing kantu woni'tu mantun pato yo'nan sasiang tanganno ma dounaman sedap pokumani'tu ni'tu paling kepa'ku bieano lako dinede denenedan laku tu pe'een cakalang jadi to bali woncekalang sadi nutu momawadi-wadi sedap limai tantui pakanta kriang kan pe'ne entah ma wesuh sakita wosumo kita mineke suwayo samina kesuwayo taniarta tumbeke petoyo pe'en de'en badan tai'ai sehat jadi musti kita kuman sende'en tomba li'ai pakesio-sio'on pe'ende kita mausurumai